oyiro oma dɛmu ɲan han volkan na a benɛ mu a benɛ mu denɛ ɲan a hanmalo be in ɓɛ in ma volkan a in cira diya mɛ han dokimatɛrira han tele zun'in o we mi biyo o we a lera ho wa um a leni tun a jora wo waa wa wee mi biye mu we a sotera matete